Ko ko taka yu'uso lo kuu mixteco ja'aso ko lava to'o, xi ña tekuso jnu nale ja kuu kuu nda ja'ai koo <hesitation> ko lava xi lava xi tekuso jnu na na kuu, nale ja'ai, taka tekuso.